Allura u curry më duket se ë një ashije çë ghuzarjën indianët pë pulën, ë si na salsa çë vunë indianët te pula nga ngë zgarrar e na këtu però ngë se kemi cultura di u curry, çë njohjëm curry te hora? Ma çë di, jo ngë kam idea.